Ya'á yichi nani xhí huajillo, até nani xhi ya'á chadi <hesitation> inga nani uju- ya'á chadi, ya'á kué até inga nini ya'á kuii ke chí xhinana kué dadi kuii xhí ihá xhi kupa comida xhikuan.